Nuŋka <noise> folem mammam biyele kan wishe <noise> ti nuŋ kole tishid, voro ko minlo gaale wurin wi lishe ko she liɓe ko kani marnin ka ne bibi, nin ka <noise> shakalen shi jwa mwanin ɗwa nin galeni nuŋ kakwe fom mam fom bam jubli ɗi ara ve lamɓo nin galeni nin wulani yinshika ninen jaknuŋ nuŋ kakwe kan wu nanghe fom mam ar jubli ɗi min yem mam vee lam ɓo.